Ita gi hakikisha jede, kalam taulan ,ita kan asuma waja de futu hadi, te asuru te asuma ngulu ngulu fi sudur ama te ayin werim te asil fi sudur, ita endis te rua fi diktari ke diktari rua checki kede uwo ayin Kalam de sunu, yala diktari ya bi kelem neta Kalam te soo

Alhamdulillah an gi shukur ne rabbana wede an gi ligo, an gi ligo kubaniya ,an gi ligo anas jedidin ,an gi wu an gi kun momon seme, Kalam namna al an gi ligo kubaniya ladi sala kan an rua fi bakan ma gi kun nana gowu Kalam an gi ligo kubaniya fi gwam

Anarfu maa

De ya zaman al ana ligo fogo sente milan, de ya zaman al, ja jozu ana fogo, de ya raha al ana logo milan

Aju bes ta gi check compound taki, te kutu compound taki gi kun nedif, gesi bakan kul kede gi kun nedif gi sawa lakata ,gi nongus nongus, al muhim zaidi de kede gi num under mosquito net

Akil tai ta asli ya gurusa, kudra me lam awu gurusa aw kisra bamia me lam

Ta alim te kalama te anas kubar fi kariya tayi ma yal duga, umon ligo kalama al kwesi zaidi, kalam ta alim de ya ilim ab ta gudra, wu ilim kan binadumiya endis ilim mon gi kun te raha ta fo mon gi kunu mon endi furahi zaidi, wu umon gi kun umon endis kalama ta gudra al umon gi soo, wu fi jede ta alim, fi kariya kan gi alim anas gi kun seme, anas gi hishma badu, anas gi gayi kwesi zaidi.

Gajo wedi mara wai Wu mara wai bada shar talata, gi wedi mara wai bada Shar talata

Mon gi awun fi changachanga sente, wedi yal dolde fi school, biyo nomon booku, kutu omon fi kalwa fi masgiti, dole kul part ab kebir ab mon gi awunu zaidi fi yal al fi kariya tena.

Teriga al kwesi fi aliju malaria fi yal gi kun logo te kutu omon ke omon num min jua katimba kan mon num min jua katimba , katimba nena fi Nubi ya katimba dukur mosquito net te gi kutu omon ke omon num fi katimba ligo mon gi dakal fi jua bedir mon ma gi tolu bara

Kalam bakan al waskan dudu gi kun milan, dudu gi kun milan hatar gi kun milan, lazima bes kan te alab fi mahal ab waskan, ita bi logo, ayan

Ana istamil fi alim fi awun umma tai jede, ana gi kutu umma tai, an gi nadi omon fi meeting ,ne gi wonus, mon gi asuma Kalam al ana jib nomon, kaman ana gi asuma fikra tomon, ana kutu group fi umma like saving group ,ne gi save yal sente tena sia sia sia sia al gi awun ina, ma, ajol kan mutu jede fi area jede, ne gi nadi group tena de ajama kena soo kefin awun anas de fi sente ab na save naade, na gi biyo fogo bakula tena ama lala tena al gi ja rakab youm mutu de, ama ne gi biyo fogo mchele al gi abidu gidam awun umma bes

De ya akilisha mon fi sokolin al ma te dikin bi awun nafsi tomon ligo prostate, kaman kan mon kala raba

Mon aun ita fi lim neita jina rizigi. Mon limlim neita jina rizigi Kalam kede ita ligo sokol Soo kede miskin tala minta miskin. Dukur umon lim umon bakan wai mon ligo sokol ta soo Mon lim je sokol wai mon soo kazi toumon bakan wai

Teriga al kwesi ,yan teriga al kwesi ya te sul nyereku al taulan, yal kul kede num fi net, yala kan neti geleb ayan milan ,yala te wedi uwo fi diktar , uwo ligo dawa, uwo abula, nyereku bi ja seme

Ana endi te wala audi, kalam ke booda nongus, ana endi te num fi neti, wu ana endi te katulu omon kil, sidu bab bedir, an gi sidu bab bedir ke booda dakal ma ,wu an gi kutu neti bedir kalam ke booda dakal ma fi bakanum tai

Geeru fogo Kalam Milan geeru Kalam Milan Kalam anas Milan saade Mon maa gi rent, Mon gi gen fi juwaa taumon te binafsi Mon so kidima taumon ta binafsi mandeleo gi ruwa g raiba fi bee fi ummah.

Ana hebu alim rakab baraubarau, alim snacks baraubarau, alim kalama al jedidijedidi fi kalama ab gi amsuku badu me rakab.

Omon awun fi jib anas kubarin kubarin al fi bara in de, omon gi jib omon nena fi anas te te, Kalam mon gi kelem shida tena jede jede jede Kalam al na gi futu fogo jede dukur mon gi awun ina gi sika wede mon gi wedi nena sente tena gi abidu sokol soo

Mon gi ligo haki Kalam taasil bakan de gi kun me waskan, bakan kan waskan bes nyereku bi ligo fogo ayan, ya te gi ayin aju bes ke gi nedif bakan ke gi kun nedif Kalam yala ke ma gi ligo ayan, nyereku sakar agi to bes gi rua rua bakan kul al uwo gi rua alab fogo

Ina hibu asuma music te doluka zaidi me tarabu kalam de ya sokol al ana singa fi aju saa tai al ana fi fi raha

Ata raisi maa illa kan ita endis gurush taki

Mon logo ,guwa fi namna wede, ana abidu logo sente, ana awun usra tai ma umma

Aii, matara gi nenzil, wara me fi kariya tayi kul, fi te wu lisa min bedir de, kila bakan matara gi nenzil fogo.

Kan al haki gajuo fi yom ita kasulda geri mara ashara ukila kan ita gikasul ida aju ita kasul me sobun bakan de gikun gou zaidi dudu dakul neta .Ladi mara ashara fi yom

Ya lon too, ya lon tebayin lon ,tebayin gisim too, de kul alama al gu weri zaidi lon, lon ya gi weri zaidi

Taalim akdhar kalam mon ligo rizigi, mon ligo kazi, mon fi seme

Ta aulan de sokol ta aulan kan te asurub moyo al waskan te gi ligo Cholera kalam moyo de gi futu bakan al waskan bes kan futu bakajn al waskan fogo kara fogo sunu bes te bi ligo fogo ayan ta Cholera.

Aii, ana endis ham ta alim terebiya barabara ,kalam ana je ana, ana aju zaidi, wu inshallah ana bi alim, ana bi soo

Sokol as, kalam al gi sababisha TB de wahid min omon juru tumba, tinin sib ajol fi segete, segete tan kaman goho gi sababisha, kan te treat goho de guam ma, kaman gi sababisha TB

Mh mh mh,alama al ya gi faham fogo, jurubana gi kub fi lon taki, batna taki gi waja ,ras gi waja neta, te gi faham kala gal ta kala gu ruwa dugu kura bakan de te gi kun ta gi abidu adul ita ,Kalam ta gi ayan ayan ta gi ja mei.

Akil, endis te rakab seme ke nigitu seme, na usra bi, abus

Taalim saadu usra tai me ligo kazi me alim akwana al endi ma ligo nomon Kaman ata ligo sokol ta asurub fogo kaman aju te awun akwana

Ana gi awun kaman ,me juru ida te anas al Lisa fi wara fi umma tena, al lisa duga yal tena Lisa duga fi wara, na kaman gi juru ida tomon komon rasul fi sika ab na rasul fogo

Mon doru nena nas mama te yal me ena nas mama, mon doru doru nena fi kila be, mon kelem nena kena sib Kalam te gen bakan wai kena rua fi masgiti, kena abidu agara deen te Islam, gi awun ina zaidi

Ai, raisi abidu to

Aiiiii

Mama al lisa sakar fi umri, ita agider kelem no uwo kalam ta gayi ma yal, ta raba ma yal ja taki ita so de.

Ai, fi kariya tai madrasa te, gi wedi sawa sawa asil de, kalam yal ata kan aruf ma din te islam gi agara kefin, lakin yala youminde aruf garaya, yala aruf katifu, yala arufu kila kalam kwesi.

Ai alhamdulillah ana gi shukur na gi ligo matara matara gi nenzil alhamdulillah ,ne gi shukur ,gi nenzil, gi nenzil

Ta alim al gi saadu usra logo itakum kaman gai takum soo juhudi te kutu mon fi ta alim, dastur tarabiya ya dukur mon kaman gi alim fi jede fi nafsi tomon bi ja kun bi nafa Kalam kaman te endis te alim omon ,mon bi ligo taalim te tujar, taalim te malja rua fi maljara dukur afiya tomon nafsi tomon gi kun binafa Kalam mon amsuku ta soo ya sunu

Zaidi mashakil al umon gi ligo yal wele gi taban umon, gi kutu umon gi ligo nas batna logo umon adul umon fogo mma dukur mawana gi kun fogo mma. Amurugu to logo yal banaa chunga umon, kan umon chunga umon maa bes umon bi endelea me ligo batna al mma.

Wonusu wonusu na anas, kutu umon falta kelem noumon kalam kulu

Ai ana zaidi, ana aju alim kalam barau barau ,ana aju alim kalam al jedid, kalam al ana aruf ma, ana aju zaidi, ana gi ligo fogo taalim bara bara

Saadu kalam asede kan ina, ne fifi age te fourty to fourty dukur kan na gi ligo wasiya min anas al kubar al endi kamsin rua gidam nekun negiligo fogo aalim barau barau kalama ab kaman kannaruf ma nagilogo ,gikun kwesi bumara